Toh Curaizey kaŋ ma ay ga bay day goono naŋ day ay ma ci day waŋkaŋ yaŋ ay ga bay yaadin ba kayna no hala ay ga du. Ni di day kwalŋay goono, Caka-caka goono, Curo goono, Gwarŋwo goono ikulu Curo izey yaŋ no. Suuda goono, Tu-tu goono, Tantabar goono, ikulu curo ize yaŋ no day kaŋ day ga tun kay beene. Ni di gabu goono, Gaaru goono, ikulu curaizey yaŋ no ni di Bago-bago goono, ni di Gabize goono, ikulu curaizey yaŋ no kaŋ bor ga bay kaŋ day ciya curaizey yaŋ kaŋ ga hayo. Ni di curaizey ganda waney koyne ni di Tolo-tolo goono, Dawisu goono, Agwa-gwa goono, Kuti goono, ikulu curaize yaŋ no. Kaŋ i ga kande ka gisi, kaŋ i ma du ka hayo din se. Ni di da ni diyay mo ikulu ni ga hayo day no ni di Curaizey kaŋ dumo goono kaŋ i ga kande ka gisi, kaŋ ma du ka hayo din se ni di da ni diyay mo ikulu ni ga hayo day no. Ni di curaizey kaŋ dumo goono ni di Suuda goono ni di curaize fo goono kaŋ se i ga ne hayo, ikulu goono no curaize kayna-kayna fooyaŋ ma goono koyne, i go ga taŋ saajora ɲgay kayna ɲiiti ize fooyaŋ kulu i goono day, ni di kwalŋay-guutu goono, kwalŋay kwaaray goono, ikulu goono ɲga nooya, hayo goono Almari kwato goono, hayo <noise> kaŋ ga Jamaje goono, ikulu curo ize yaŋ no day kaŋ ga hayo day kaŋ ga soobay ka gwaro ka hayo.